Ny fomba fagnatsara tagnana amle mety kokoa zany an dia mangalaka anô rano an dia mangalaka anô savogna, dia sasana amina savogna tsara zany i tagnana fa tsy hoe rano fogna zany anasanô ananjy fa i savogna igny no mamono anle mi loto amin'ny tagnanô.